ביני ובינך גאדי יוג׳עני כתר אלא מאזא חתא ואחד לערסי חית אלערס הו אללחזה לי כתגמע פיה נשא לי כתּחב ותחתאפל בלהחיה ובלבּדאיה אלחדיתה, אלג׳נאזה ראה אני מית ומגעדיוש נהס ולקין פאלערס כנקון חי וכנשוף וכנחס אתחיאל קטווד כלשי וקטסתנה נשא יפרחו מעאק וויפאלאחר תלקא ראסק בוחדכ דאק שי כאיקון קסי וكيبقى محفור فالלב.